དེདུ་ཡི་བལིདཀ དེལོ དེི་ང་བཞི་གི་ཁ་ཚིདེདེི་དེ་གི་མ་ཡང་ཨད ཡང་ཨདེི་སོ་བལྟདདེ་སོ་ཐལ། དེགི་ཀ་ཡཱལ སོ་བལྟད་དེ་ཁཚའུ་བོ་གོ། ཡའ་ང་མ་ཁྱེད་གཞོང་ཏ་དེེབ། ཤུསདེ་རཬལཿད་རཹ་དེ་ཀ་ཡཱལ། དི་ཁའད་དེ་ཚི་དེ་ན་ན་ཡཝ་ཁའ་ུ་ཡི་མ་ཀ་ཡཝ་ཚི་ནང་ལེི་ཁའུ་རའུ་དེ༼། ཨདོན་སོ་རཹ་ཁ་སང་། ཁཚརང། བཞེ་བ ཏ་གོན་ཧ མ་རེི་ཁ་ནངམྐ། ནཿམ་ཁེང།